افا الطبيعه طبعا في احد يسيب الطبيعه يروح الفنادق وكذا لا الشخص يعيش وسط الطبيعه يحس فعلا بالحياه الحياه الطبيعيه بين الرمال بين الاشجار كذا ,لكن الفنادق امور مزخرفه ومبهجه لا داعي لها طبعا الطبيعه تفوز في كل شيء اي شيء في طبيعي يفوز على طول بدون مقابله.